بجمع اكبر عدد من الناس اللي عندهم خبرات ومعارف مختلفة بوزع عليهم مهام وانا بشيد منطقة محمية زين واحط فيها الحريم والعيال عشان احميهم وبحصن المنطقة عدل وبالتعاون مع العلماء ورجال الأمن من كل مكان نقدر نتصدى لهجوم الفضائيين